<hesitation> kií sa yuúra sa´a kuu ku kiti yuku ja kaka´a koo jiun kiti ñi yuua chi de repente nojini ño ñaun hora de iponte te ñiti te ñoo te saditi heit ño <hesitation> kitin kuu ja yuua lu de momento kanyua kití, tu yuua kití ntera nu cualquier kitií io yuku, koo nii ku ja yura.